Toh tuuri ɲyaŋey day, haŋkaŋ i ga ɲwa i ga ɲwa i ga waŋkaŋ ay ga bay i ga baa gumo. Ni di day Manguro goono, Goyba goono, kashinmiya goono i kulu ɲwaari yaŋ no. Ni di booyi goono, haikulu goono day kaŋ day i ne ni se ɲga neya kaŋ day i ga ɲwa day kaŋ i ga koy ka'ka i goono ga to-to ni di da i ga koy ka'ka booyi, da hayay kaŋ goono day kulu bulaŋga goono, i kulu ir ga koy ka'ka, da lulai i kulu ir ga koy ka ni ka ir ga ni ɲwa moono, ni di ir ga koy ka ikulu tuuri ɲya yaŋ no kaŋ ir ga koy ka. Ni di lemu goono, haikulu abarba goono, i kulu ir ga koy ka ni ka dayno i kulu mo tuuri ɲya yaŋ no kaŋ i ga ɲwa ni di ir ma koy ka ka'kande ka du haŋkaŋ ir ɲwa wala mo ir ma koy ka di ka day, yalo goono ir ga koy ka day ikulu goono ir ma koy ka di haŋkaŋ ir ga ba kulu ir ma koy ka di, da ir di ir ga day, ir ma hayo. Da gwaddamila no ir di da haŋkaŋ no day kulu i mey-da-mey tuuri ɲya yaŋ no kaŋ i ga ni fombu i ga ni hay no, kaŋ ir ga koy ka'ka. Ikulu ize yaŋ no i ga te, ir ma koy ka di ir ga ka mo, ka ni izey ɲwa i ga te ir se goy mo. Ɲgay ka ci tuuri ɲyaŋey kaŋ ir ga koy ka.